لو كان جيت صحفيه ومسجل مع شخص مشهور أول سؤال تانوس لهولم إذا كان هو مستمتع بشهره متاعه ولا لا يعني مؤثر على حياته الشخصية يعني عايش مرتاح مطمئن يفي روح للدار يحس روحه إنسان عادي وإلا لا وباقي مؤثر على حياته هذه كشخصية ومش حاسس روحه مرتاح ومش عايش حياة طبيعية وإذا كان كانت تستحق بالحق اللي هو إنسان يضاحي بحياته ولا لا.